Reje a ivan ora reje. Ratietie sa ovai hodo. Ome bharosoizoi sem. Ara ibhongha. Onoo. Gwem gwo oda bhame. Onu bha ibhonga. Reje sent ene. Sa bhe mo ra mora. Ora reje a. Obhini. Oja do, agwen. Gwe ethaa oya yeng. Hobhini, but kwa oyene. Ora ado ereye, asi gwe oda ohara. Hitho ofa ramon aaje. Nta ora ose bhase. A hevai re ora nta. Fon abe aragba see. Bha henendem usa. Gwe odo ose fon abe. Onang reje radenene. Reje saabe bhe. Emoramora ora reje. A ruhan ova onyi onoo. Agwen gwe ohono ozeng othar oro. Nta ojim, oji bhara tor arao do. Ozama. Ujumene ithom ji izesene ora. Nsa nang bhokwa. But nta ame ase agwe. Ethom onyia eero. Rosoizoi sosee roova. Ropema ma ero ane ma oro. Ovaana ero ame ma ora sebho. Eja hizoi seen hivivivi. Odaa bhasi and nta ojim onang si. Higbaruvua. Maonang ora ose bha hese. A hevai othaar fon abe. Be okenne ose rovo. Oro habhang roso izoi. Ete agwe a ro haare. Habhe kpene hothere. Kwem bhanyi, gwe ezeb. Ofa, gwera hezeb hokpo. Ito ira hina. Asi sa obabho. Oja- ji nta ora okpe ikpe. Onyi ọnọọ agwen a- gwen. Onang reje a hivun. Ora reje rademe sa. Ame omare onyi do. Gwe oja heyina ibonga. Izesene ibonga bo ida. Onang omare akwe. Onang ado bhaavi ekubha. Ibonga reje a mora mora. Akwe oranta ova ogwa ara. Ete agwe, ete agwe ova. Agwa arame. But nta ona. Bhareje se okpo do. Bharo so izoi oro do. Hehara ito efa ramon. Aaje efi bha ona- ana. Nzia enu hesare ethonu. Araa kpa o, akpa bha ame ora bhirai, araa ma akpa tu tu oba reje sa oro oji. Ame ojaji ara ikpe. Ọnọọ-oho- onoo.